Kunst om elo alus. Kunst om egäl puul mi ümbre. Mitte õnnõ maaliq sainul, vaid ka muusika mi ümbre. Kogo mi maailm om kunst, seo maakerä omgi üts kunstiteos.